Bueno ñuú ya'a chi ka sa'a conservar nanani lengua ja ka ka'an maáyo lengua materna chi ehh nayíu ja ña'anui tu ku ka'an vai nanani castellanu te yuan ku ka'anyo jin'ɨ ntesaa ku ka natu'unyo pero ehh yuan ku ja ka kanuú xaán nanani ja ka'anyo mixtecu xi inka inka dialecto pero kanuú xaán chi <hesitation> nayú ja niyɨɨ xaán xi nayuú ña'anu <hesitation> ɨó comunicacion jin'ɨ te nayuu luli vina chi tua chi mani castellanu ka kaan'ɨ.